اذا اريد اغير التايرات ولو اني ممغيرة يعني شايفتهم يجيبون من هذا الجك يخلوه جوه السيارة من الجهة الي هي يريدون يغيرون التاير مالتها واكو اربع براغي من هاي مثل من هاي مثل الاداة ما ادري والله شيسموها مثل هيجي عتلة يفتحون البراغي ويشيلون التاير ويخلون هذا ويرجعون يشدوها وينزلوها